Na, kixi naida ja iñu uja ora yuka kua kixida te ja. ja kunida kusuga kivi ku ja ni una ora koo yo un iyo kixida iñu ni xii uja hora.